Sèèùm dawà kiìŋ yè ɗolònɛ̀ŋ gbile gbàlà, kiìŋ yè ɗolònɛ̀ŋ dùùm mɔɛ kuwo fè jɛi, wò yaà nɔŋ ɓieɛ̀, sɔɓɔ. Sɔɓɔ yaà ɗolònɛ̀ŋ gbile gbàlà wiɛ̀, è nyɛnɛŋ gbàlàkɔ̀ì wiɛ̀, woiŋ mɔɔnɛ̀ŋ wo gbìlà gbiŋ e sɔɓɔɔ̀. Weè niŋ è dɛkɛdɛ̀kɛ̀ kuàŋ guùŋ, mùŋ woà mààŋ sɔbɔɔ̀ dɛkɛ̀o dɛkɛ̀o sɔɔ̀ mauŋ kuwà kùàŋ guùŋ. wo sɔɓɔ ò yaà ɗolònɛ̀ŋ wò gbile gbàlà, maŋ pɛɛ nyɛ̀nɛ̀ŋ gbàlàkɔ̀ì mɛ̀ e pɛɛ gàŋ, sɔɓɔɔ̀ kɔ̀àa nɔŋ màŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ foooo, wo sɔɓɔɔ̀ tiŋ nàŋ yà kià mɔ̀ɔ̀nɛ̀ŋ sùà bomi county, sɔɓɔɛ̀ yà wiì mɔ̀ɔ̀nɛ̀ŋ sùà.